<hesitation> ma boom a famme ma boo a tamme ma kʊn ma yangin mʊr timm e win ma dibbum lo kɛ kamɪ ya tɪmmɛ shukɔ shɪdo nima ya mangshɪ a tɪmmɛ shʊ wɛ inga iɪng mang mɪne ma yangin ma kɛ mini kərəmbələ dɪɪn wɪɪn yɔrɔde ma yangin mangangkin nakɪr ma yangin mangang kiɪn nakɪr wɪɪn kɔmbɪr bɪ mange mange kɛ ma kɔɔrəng mɪn ma yiim yɛ nibɔ tʊlangshin tɔ kashɪ dɪ ma na mangds shɪdo wɪɪn yɪlɪn kɔ ma yii dɔ yɛ yamba shʊ kə mɪ ya ya mifa nibɔ shukɔ yɪ yiim limbir yɔ shɪ dɪɪn ma diben shɪ kɪ na dɪ nwətɔ nima ma mʊ ma bangmine kiɪdɪ ma nwaam nimangsha ma yangin fɪrɪ timmen ta mme na mangang mɪne nakɪr wɪɪn wɪwɪ dɪ yiim tɪmmɛ shʊ wɔ shɪ a nabbʊ wɛ dɪ daan na yiim na kɔɔm na fwarantin shɪ ya yib nɪ dɪ kkang yɔrɔb na mangmine na mɛɛr mini bɛɛ na faam lɔ na kɔɔm lɔ ingwani nimangshang shɪdo wimi fʊkts dɪya ma yikər bʊts mɪn dɪ shonike ingwʊshɔ kʊn ingdo ba yikəyi mini yika ingwani nɪ fangkim kɪm yamba wɪɪn a kakan kɪm wɪɪn kɪ yikaər kɪ kʊn kɪ yikər nabiyang wɪɪn dɪ kwiwi wɪɪn ba yika5tin kaka bɪshɪn ba dɪn shɪ kana yikərbur kanɪ bwaya kɪɪn ingwani a? shakkin kaka ingwi a? kanɪ yiki kangtʊ shakkin kaka ingwani nɪ a kɪɪn shakkin kakakɛ iɪng bɛɛn mang shɪdo wɪɪn dɪya mʊ ma nwa nimangsha nibɔ firim ba nabbʊ dɪ waan shɪ a a ingwane ingwanike kashɪ mɪ mangtɔ nibɔturim shɪ fishɔwɔ ingdibɔkɔ dibs shɪ a kɔnbɔ kɔnɛ dɪ bilan shok-shok ingbɛɛn dɪ kashɪ fang nɪ yiim nɪ nungtu nukurku ingbwi yang shang lɛ? ai ingwani shɪidɛ wɪɪn nibɔ firim dɪ fʊkto bɪ mangngɛ shirade nɪ a bɛɛ kɔ shɪ ingshɔkɔ ingshɔshi tɔ shɪdo wɪɪn mɪ fʊkts a mʊrshi kɪ kiɪnɪ mang kurakɛ wɪɪn na nwa nimangshakɛ iimmɛ. dɪya nɪ sherəngtu nɪ k5rəngi nɪ ya nɪ bɔwi timmen tamme niyɛ a nashɛriya sha na yangin a wɪɪn timmen na yangin a wɪɪn timmen lagos na kɔ mini na yimne yɛshi nimangshang na mɔrmin nɪ tɔ yamba dʊbʊtɔ yɪn wʊ wɪdɪ kaka yɛ yinwi nɪ fangkim yamba kə diktikim kʊrake wɪɪn yɪlɪn wɪɪn kə mang yɪn dɪya kina nwa nimangshakɛ kashɪ dɪ shʊbɔ a nababɔ tɔ makɔ kaga a limbɔ, tɔ ma kɔ yindu nɪ yiim nɪ nwətɔ a wɪɪn nimang shɪdo shʊwɔ dɪ daan dɪya ba nabbʊ shɪ bwee kadi mangtɔ a dabɔkɔ mwɛ dibɔ shɪidɛ shʊwɔ kashɪ bɪ naan shɪn dibɔkɔ nabi fʊkkʊn dale, bɪ fʊkkʊn tɔ yiim nimanshang ingwani shang nɪ bilkang tɔ kə fufu shɪidɛ yɪlɪn dɪ dub yɪn dɪ dub yɪn. nɪ kəkangde nɪ a bɛɛ kɛ tab dɪ kana yɔrɔb dɪya ingwiwi na kɛɛm wɪɪn kərəmbələ ingwiwi nibɛ a kɛɛ wɪɪn bakklake ba yamba a kɛɛ wɪɪn ballakɛ ba yamba shɪ a murrʊn wɪɪn kərəm b5l5 wʊ ba nabbʊ shɪ ingnaar kɛɛm bʊ a mʊrrʊn wɪɪn ballawɔ a kɛɛn ingnaar kɛmwɛ wɪɪn a daba? a kɛɛn bʊ tɔ dɪ daan muna ya kɔɔn na yɪlɪn kɔ? i tɔ nɪ mang nakɪr dɪ shɔni wɪɪn a kɛɛn nɪ bwir a mʊrshiki nɪ daan kə shɪ dɪ dɪya ma yangikɛ ai a kɛɛnisin mang wɪɪn yɪlɪn tɔ kiɪnɪ mang wɪɪn yɪlɪn ingwani kiɪnɪ bilkang na kɔɔm kɔɔm shakkin kaka dɪya yamba a nɛɛn kashɪ yamba dɪ nɛɛmkɔ iɪng ingkər iɪng iɪng kər bwəwɔ kʊrakɔ wɪɪn d5 shɛ dɪya nungi mɪ ingbɛɛn kʊ ma yɔɔm shɪidɛ limbirrɛ mangshimdɔ kʊrakɔ wɪɪn bwir kashɪ dɪ kar keto dɪya a dabəkɔ ngal kɛru mwee ingwani ma tʊfʊ yamba dɪ yik5n a durshɪn tɔ dɪya ingwiwi nwakin nimangsha dɪya ingwiwi shakkin dɪrr kashɪ dɪ bɛɛ minɛ kɔ? ba nabbʊ shɪ ma shamsham wɪɪn katakkatakke ba nabbʊ shɪ ma shamsham wɪɪn shirille dit ma fan wɪɪn shiril wɛ mɪ nwa miya wɔn ingni? mɪ nwa wani doltɔ dɔltɔ ba? dɪɪ wɪɪn katakkatak a dub minɛ wɛ nami shɛnangtʊ shɛmang to yimdi fini, dɪya mɪ mangti kɪm kɛtɔ bwɛrshinɛ dɪya kash dɪ kɛɛ a kəntəmkʊ? ingmo tebwe dʊrr <noise> tɔ ingwani shakkinin kakan timmɛ ingwiwi <hesitation> shasshim wini mangnangts a mʊr timmeke marka nɪ shɔɔtʊ nɪ shɔɔtʊ ngatsgiyɔ nɪ shɔɔtʊ kwalkwali nɪ shɔɔtʊ babir nɪ shɔɔtʊ domi nɪ shɔɔtʊ yaltange nɪ shɔɔtʊ kwendile dɪ daan wini wɔ nɪn kur waan shinin shakkin kaka wɪɪn bɪ tɪmmɛ dɪ bilangtɔ bɪ mangngɛ daan kwaan shinin shakkin kaka wɪɪn tɪmmɛ tɔ kashɪ mikun mɪ mangngam bimbani kɔ a mabɔ yila Yamba ba yikən yikən a mʊrshi yide yiyye, kʊn nɪ mang ba neyyin neb shɪidɛ wɪɪn na dikta yiki dɪya na kɔɔm shɪidɛ wɪɪn dʊrtɪmɛ dɪ yatɔ yam a mʊrshi kɪ shɪn kʊn ingdoo yo kamɪ kʊn mɪ ingdoo yo kamɪ kʊn mɪ doom kɪɪn ba nɛɛn nɛɛm yidɛ yiyyɛ